To’q ko’k rang haqida o’ylasam birinchi navbatda hayolimga dengiz keladi, chunki yevropaga borganimizda birinchi marta dengizni ko'rganimizda u xuddi shunday rangda edi, to’lqinlari mavjlanib ora- orada oqimtir ko’pik hosil qilib turishadi <hesitation> bunday go’zallikni so’z bilan tariflab berish judayam qiyin.